La verdá que no es algu que me llami muchu l'atención, peru tapocu no me pahi un gastaeru escusau de perras. No sé, chacho, peru prefieru de dil a restoranis más normalis i cenzillus. Los estremeñus no semus genti de fachenda enque, güenu, anguna ves tengu díu a angunu d'essus restoranis postinosus. Peru ai tiempu ya d'essu. Yo ara assín de propiu pos no se me pierdi ná enos re... sitius essus.